Si fussi 'n astronàuta bluccatu dintra na stazioni spaziali, pi passari tempu mi mittissi a criari cusuzzi cu zoccu haju nni li manu. Lu cumpanaggiu mi lu organizassi di manera di manciari la giusta quantità ogni jornu e cu li cartuzzi e li cunfezioni criassi oggetti. Circassi macari di scrìviri ncapu a un pezzu di carta tuttu chiddu ca fazzu e ca mi succedi e pi finiri mi mittissi a cuntari tutti li stiddi e pianeti ca vidu.